Kin beu boo baah signbe kin nena dooh be beu kum de beu kum teu nyam doohri geu beu kum nebeud beu kum teu nyam doohruri beu be ku nena mari wool kem kam ina bobnu dai meu’a baah boo wora neb kam keh beu ma beu woo kel wa beu tuu lib wa ba nya bob teu neraro kud pa ku koboro kud ti paru wora sisiso ti paruwora ong’a beu gab kunu keu nena baah wul kin doohbu beud daru nyam dooru <hesitation> beu kum du yam dori yil diro beu kud baah wul baah gbaa ga beu da zong budga beu zig bawa ne ning koh gboo dela pari wora meu reu zig du wora eud bi kunu nening pa bong’a ne keu kuru zig ta ba ora jum geu pat na bonu beu meu baah boo bonu ko yeddu ko wasam beudu ko koddu ko nigeu pat ina pasina bonuru pat <hesitation> dai meu inbo wora seng’a ida nan bonu ida yed soma ida wa wadchambeu soma ida kod soma du beu naa keu yilbora beu piya sunu indi bon gal ba in ke kunu dan ti kunu i yar din ne ningma o pinbeya na nan boonu ina beu in dan som garu baah bo’a beu sig di yeru <hesitation> nena beu kang du doobe bud beu dari geu beu zig baah <hesitation> baah wul de bil ting i koga baah wul boo boonu ko beu ead yebba ko beu pa kel wa bensuwaru beu meu kunu